Waaw boroosu gémmañ de li muy jariñ mooy dina setal bëñ, te dina génne deret bu dee bi nekk ci sa bëñ yi ba doo am jafe-jafe bëñ buy metti. Waa ngay ñam, te tamit dina génne xet bu nekk ci sa gémmañ gi. Waaw barina njariñ yi nga xam ne nekk na ci yoo xam ne baax na ci gémmañ aussi tam baax na ci bëñ waaw loolu moom lu lu baax la.